Wonde hitande, daki yimɓe kauti nden sarkiti laamu Dajjalu ɗun non, ngam un yari bone mo faɗɗi yimɓe wala mo anndi.